איך האב ליב צו האבן מער טיעפערע שמועסן, איך האב מער ליב צו רעדן פילאסאפישע זאכן, אדער זאכן פון רילידזשען, אדער <hesitation> איך טראכט וואס נאך, באט, אזעלכע מיני זאכן, <hesitation> אדער עקזיסטענשאל פראגעס מיני שמועסן